Xanakinino yudnu, teno xaihó iin deen nani colgate nanixhi texun dakeneno, nakeno un yu'uno tedioda tu nguano teñaxañate un kuno ko ku yuno texu nguaxa nrikingui, nrikingui un kadaxa kadaxa notionu xadakeneno nakeneno yuno noó.